ake peketo tai um pegayeng um tubo penguman um tai pekala tepalai ngan tuyang tuyang diat um tetawa bicem bicem ngaleng dulu di lu be'un kimet lu tiga ngan denak be'un tusah kimet muat ngan magat

be’un inu bup serita te serita lepo- e idai na dulu alok yak ba’an dulu selalu baca ba- um bup serita anak anak lepo kem yak malai dulu tisen be’un serita na sere. be melai dulu ti na be malai yak lepa ti na biasa anak anak bayak ni ida baca buku edei dei serita sek tinggang ban de re anak bayak ni ti serita lepo sendiri be’un be melai dulu ti. ilu ti bayak te sere

pasen tuk teknologi ka sekula nekini atek tiga lan lan ebi ukok da anak nekini senang ida belajen senang ida pita inu inu ia' pengelo da ka dalem internet oban un teknologi ia' tiga lan lan

Be na ake kelo artis ni na kulo mung artis be ke tisen artis la’a lah. Siti Nurhaliza ke suka cen na’a kelo na’at edei na lagu ia’ cara ia’ persembahan ne ya re um inu na pa edei ina na ke tisen. Be ke tisen artis diak ca.

asal ake sukat ka tai belajen la'a ake kelo belajen pasen tuk sekula da anak anak lumit ban nekini kuo lepo me kedaya kina kado da anak anak dumit be'un tai ka sekula ia' sekula anak lumit ban be'un dulu ngajen ida tai da skula ka primary satu pelapa belajen pa ka subjek primary satu tuwak

Tiga ta awang ukok ame mudip na kulo po ko tini ni un ta tepalei be’un tuman tuman bayak ni awang un tepalei tai mentem bareng areng mentem be pa ia’ jadi ujan be’un tentu ba na ke bayak ni be’un tentu tentu awang je patut ujan uban dulu re be pa ia’ ujan un palei bo mentem awang ilu pemung ujan be pa ia’ ujan pa. Be’un tentu tentu tana edei bayak ni na.

um Jackie Chan neng selibriti yak atek ake kelo ta’an uban na njam kutau njam ti kalek ngan pa ina pa um sukat nak ilu petawa sukat nak ilu bangen tawai ta’an tei ia’ tei belakon.

ia’ memang un la awang di pengaliu udip nakini. ban buk ya pana kulo pana ale ale na ida kuma um heatwave ba’an palai re ban na pana ale ale. ca na’an tekak edei pana bayak ni bang edei kuak tekak ma’at ti ilu ja dalem tekak dalem angit lu ke tai edei na. na na kok dulu buk lu mula pa be’un tentu uban ba bo lo edei na uban na pekina mula pula lu. buk na bu’en un bu’en pe iu na un na palai ban na awang be’un tentu be’un jadek bu’en di na be’un jadek bu’en kulo buk berbunga bebungak bo ko ba’an paken dini un bungak re. buk na edei na awang na be’un tentu tentu na be’un na jadi jadi na. labok na bungak na be na bu’an bu’an di na la’a. be’un lu’ong uban paken inu piu um piu edei kulo piu bu’an ina. be’un na jadek bu’an la’a mok pa cuaca na tepaliu edei na awang pekaliu.

program talidio ya' paling ke suka ngering ya na program talidio dalem bahasa kenyah ngan bahasa kayan pekina pe ake keluk ngeringa talidio dalem bahasa iban ban bahasa ini senang ilu paham tiga pe program da siget siget tau kuak dau du urang putih up to date mung mung ya' program da ti ke dalem um radio da

um dulu um ngundi dalem negara me ni demokrasi ti na uban da dulu nei nggin peti undi nai ke laya tai ke lepo tei pakai bilun nggin um peti undi ina. buk na ujan na be pa ia’ ida sukat nai tau dulu ngundi. pekina pa nai ulek la’a be’un pa sukat nai na uban nu buk ujan ban de selalu nai pakai helikopter awak um la’o uban da tain awak um ina uban ilu ban du busek ka . buk ujan le be’un tiga cuaca be pa ida naten na maok idai na pe ina bahaya bah

Sekula ia' ba'at ale teka ba'an ce. anun ca hobi na rek melei inu pa iko ti um ban cok edai minat ia' mendalem kidi ia' jadi iko ti ya pa pa uk sukat edai tei mpau tei maju ngan dulu. Na un sekula ni iko kelo menawai nekidi iko mesti ti ngan teneng na iko be'un be'un puyan be'un tiga neng puyan gayeng ke ngan sekula na

um um ame panak maong sin maong kak dalem bank bo le tai ala um inu inu kelo beli tai na ilu ala mung ilu tai inu pe inu pe kelo ina. na ne na keto ilu mung tai ala di na ya yak anak sekula tai kelo ala nak me ida. ina ia’ maong kak dalem bank la. kan ilu nakini buleh sukat ala edei ATM pakai kad na bila bila masa. sukun na un ligit kalem kina ina mung na maong sin.

buk ya atek bulen ale sep ake pakai telefon cin na’a. petawa le uyan ban lu be’un tisen kembi menyek kembi call kembi bulen ale ale kumbin ta’en lu ti call kumbin ta’en lu delete ta kumbin ta’en lu ida ya pekina. atek bulen ale kulo un pa alem pekina na manyi sepa lu bam ban ma’an tading tading talipon ni cen na’a pekina.

kadang kadang pasen tuk penulong perintah ni un pa yak teneng un pa yak be teneng. ini uban kadang kadang ia’ terpulang kepada ketua kampung kadang ketua kampung yak tisen nggin pengudip dalem uma dado tiga te penulong pelitah pala ida. bo ida yak ketua kampung na be tisen nggin pengudip kak uma dado tusa lok pa dulu kak uma dado.

[um]drama melayu ya rina na ake keluk ta'an cen na'a bayak ne leko ne ke' na'at e peketo menange dalem teli edai telipon un drama drama ina na bo' ake na'at berita kulu na lepa ni na na'at wayang-wayang ri na, wayang anak dumit be' na ilu ta'an wayang ini kaduk dalem youtube re' kaduk na'an ilu na'at ke dalem youtube na.

pengelo ke kuma anak anak ke ake kelo ida berjaya dalem inu inu ia' ida ti bo ida larui sekula ake kelo ida belajen pabe pabe kembi kembi ida sukat belajen. bo ida kerja ake kelo ida un kerja ia' tiga tiga na apan ida sukat mudip ngan senang ba'ia teh. bek da ida tusa kuak ame ia' lepa bio ni uban be'un peluang tai sekula be'un peluang tai melanjutkan pelajaran pabe mbau

um un te ke tai masat kak banget tai de bayu banget tai kak leteng leteng na inu na sungai kina e sungai bayak be’un ko ba’an cen na’a di ca na’an te layan lio. un pa lio cen na’at be na cen un lio. un pa banget di pa ina pa la un edei dei bayak bayi sungai di na. be ti ne kuak cen na’a dei. pekaliu tina layan na baya ni. na na ukok lu bulen pa ilu un perlu an ilu uyan pa di na. perlu an ilu kumbin na’at pa ina. ban ukok ba’an sungai kulo un kak lio lio sungai na ne. un tepalai lio be be’un. un tepalai un un na na’a na’a sungai ne ne. di na un di lah sungai tai lumit tai meti banget pekina pa layan cen na’a lan. mano banget

ake suka penguman ia' ilu pesak ka dalem bulok uban ini na ca gayak ilu cin na'a ti penguman ngan ia' pa senang. ilu ala bulok na pa ina pa ilu muek bulok ina na ilu metek metek yap ka atau pah buin ina masek ka dalem bulok na ilu ti luten pelapa ilu pesak ka kidi ia' ka luten kina

ngena da nai sa'o cin lepo kena da nai e me cin lepo un lunan ia' latak da bada anak anak bada ida kumbin tuk sekula bada ida nak ida edei ngena bada ida ayen ti pekini ayen ti pekina mesti un sa'e un tiga ka'ang ida se apan. pa ina kelunan latak ida bada ida sebelum kena da nai me cin lepo kena da tai ka sekula ataupun singget singget ina minggu tepalai ca liwai ca bulan da pa edei pa un na ida guru ka ataupun ulu ia' latak cin uma dado cin lepo pa bada ida nai cuk sekula pekina

tai ne ilu ke lepo' te tuyang ayen majau alik na be'un kawet cuk tai ke lepo' tai ne melik diak panak panak ko' de ngan diak tu'a tu'a empe uk de diak tu'a tu'a uk diak senganak senganak uk ke lepo te di re di uk tesen ek da ek diak lepa mading panak panak ko diak pempet mading di ne be' uk tisen eda

Dulu diak latak te yak petubo adet i- edei na yak dalem pengalai adet me yak kelunan latak yak dalem lepo yak man adet un dulu man adet lepo kulo ina yak kelunan diak tubo patai na ida tisen ne ida uban da kumbin tuk patai ban na un Kenyah ni kulo un un edei da un adet un keta’u panyin un adet keta’u ikut adet panyin. Abe patai pa mesti ikut adet na pa kumbin layan adet kem layan adet me dulu yak kado dulu yak maren cen na’an. Ina un dulu yak maren cen na’an pa adet da patai ida un dulu yak um dulu kado cen na’an pa adet patai da. Ina ketua kampung la yak edei na yak bada dina kulu kelunan latak komuniti uma pekina. Ida ne yak man ader dina ida ne yak aturkan kelunan yak matai na patai na ida na yak atur na

cen cen dalau ke i’ut te ke kelo jadi guru kulo ina tu kok nei kak bio jadi guru teke. na nai latak memang ke kelo jadek guru uban seken seken ke sengganak sengganak ke kado jadi guru bah ina na ke cen di’ut ake kelo jadek guru ina ke belajan ke jadek guru memang ke jadi guru na na ke abe bio jadek guru na ake

um pinjaman kecil ini sukat nulung leto leto nading dagang da uben lebih lebih kuak amek yang diam ka dalem umak dado ni bek un sin beun sukup belajak ka ti dagang so tiga lah pa un da nak pinjaman kecil ini dapen mek sukat ti business dapen mek sukat ti dagang sukat ti inu inu ngan alak tutui ngan alak sin pakai mebo beli barang barang keperluan anak anak mek tai sikulah.

kerja sekula orang puteh na ia’ ake abek menjam ka ti ba’an ce melen ale ka kapan ale tekak jelai kelo pisiu inu ia’ ake kelo pisiu tapi buk ke ngeringa ida de pisiu njam pa ake pisiu o. mok ke keti ia’ pisiu na be’un tekak ake njam ka ti ia’ na pulen tekak lu pisiu

um ake memang selalu jaga usa ke ti ntok kulo kuman penguman ia' sepatutnya bek sukat kuman ia' lebih lebih kado lan kuman leta kuman kujau ia' sukat ia' balance diet ban dulu laya ban orang putek balance diet kuman kediut kini kediut kina ayen kado kuman ilu mesti jaga tai edei masat masat tai ilu sai. bo be inu uyan ilu ka amin masat tai ka padang masat tai mengasa singget mpam singget taup

Selum ale ke sukat ngan dulu mudip kaba. Kumbin layan dulu ina ilu sukat ilu main na selum ilu mudip mikut gayak dulu. Buk dulu sukat ilu ti ina ti ini kuak ban dulu kuak ba’an bangsa dulu kuak ban lepo dulu ilu sukat ina na penyelum ilu mudip tiga buk ilu sa’e ngan ilu dina na ukok lu selum tekak le mudip. Un ilu kerja cen na’a edei ke kelo jadek guru um ke jadek guru. buk ke sehat ina selum ilu ban lu mudip tiga sengela na selum tekak lu mudip ngan dulu ka dulu tiga ngan kelunan. Ina na penyelum lu.

do Dr. Mahathir na negara me ji sen na’at negara me ia’ edei pengebio pemerinta negara cin na’a awang teh kuda kuda maju ayah ne Taib Mahmud pe ca inu ngadan re rei ia’ na TYT baru <coughs> baru TYT ia’ be’un dau day le. na na ia’ pengebio me <noise>

Bagi ake madung ka amin lebih tiga cin madung ka awang bo ilu madung ka amin sukat pa ilu ti barang ia’ ilu perlu ti kuak ilu ti eno la ti anyam ti barang barang ka alem amin amin lu. Bo ilu madung ka awang na be’un inu inu ilu sukat ti ilu na’at dulu tuak

di sagak datun gap utung sagak asen ne kulo muzik mek <noise> adu

puyan awang ka tanak me na ina na un pana un pa ujan un pa tagak un pa lembam ina na sek edei puyan awang ka ukok me kina tei ka lepo me kina tei

um cerita yak gayeng mading ataupun projek mading yak ake lepa uyan ina ake ikut dulu tai ti inu ngadan dei sagak nggin komuniti nggin dulu kelunan kado. dulu cin cin awang cin na’a ake nggin anak sekula ti sagak bayak ne nggin nggin dulu yak yak lepa sekula anak anak leto anak anak laki yak be’un inu uyan na ti nggin ngajat ngan sagak ngan tai nggin ida ti ti inu ba’an ilu ti persembahan te na dulu. ina buk un buk un dulu ti rami un inu dulu ti. tai ame nggin nggin ida sagak sagak pekina ina na tai me bayak ina na ake ti nga-

<noise> um negara me kado bahasa me pakai kulo sio isiu belajan pa ame bahasa Inggeris belajan pa ame bahasa Melayu un pa dulu ti bahasa Cina un pa dulu ti bahasa tami Tamil na kado masem memang un ilu nyukong ida un sekula nyukong ida na dalem negara me un

Dalem lema uman yak lepa cara pembayaran kak dalem negara ni atek maju lan ban nakini buk ilu be’un nggin sin tai kak pasen ilu buleh pakai kad tuak. Be na ilu tusa nggin sin ilu kira ilu swap kad ilu kak kedai tuak. Pekina tuak ilu bayan nakini. Un pa dulu terus pakai internet banking kun dau urang putih dai ida be tusa tusa nggin sin nggin inu inu la’a.

Un peniga edai ini teknologi ini ilu sukat tai na'at tipo dunia walaupun ilu ka edai ni luk ke ca ukok lok bein tai kempi bein sukat tai ke ukuk je ilu keluk ilu tai taan na tapi ilu sukat na'at e cin teknologi ja un ke tena ilu Ngan un pengejaat te pula, ne na ilu bein bok nilu naat teknologi ini tai salau ne ilu de un bein sukat tai t tai kerja salau main main telipun bo un teknologi berkaitan ngan telipun la.

Dalem keto keto sut- na’an suti tai meno ake paling kelo tai suti kak negara Jerusalem ban na ca lepo yak jok ban ilu be pernah tai kina ngan kelo pa ilu kak na’at layan kumbin tuk udip dulu kina kumbin asat dulu kumbin paset ida kina ban setakat ini be pernah tai kina ina ke kelo un peluang kelo tai kak Jerusalem.

pasen tok ka nading ca dagang dalem tengara ni be' pe ake kumin tisen ban ilu di be' kelunan ya' ti bisnes. mungkin bagi dulu ya' ti bisnes ni mungkin senang untuk da la tapi bagi ake ni be' ke' tisen kumpin ka' ti bisnes ini.

memang un te ame tengayet pinut sin men jagak udip me panak takut un inu inu memang me un sedia sin sedia yak barang barang keperluan untuk jagak masa masa kesuntukan

un be'tuen um un ao abun un awang un mata tau ngan pekina pa un bolan ina ya' un ke langit.

Un ta ake lepa tai masat naat banget tai pa'be ka Lundu teh pekina pa tai naat leteng ngan sungai pa tai kak Mulu tai naat gua ka Mulu kina. Tiga alek pa layan yak barang da ina ca teng ca ukok atek atek na ilu selawan kimet an kimet ukok especially kuak ka Mulu kina nah.

un ta sengganak ke serita payen pasen um asen ngan po me um ame ni cin na’a nai cin lemeting. ina ketai me tai bu’au pabe daya Telang Usan tai pa me kelap edei um ca sakit cin na’a uban yak latak serita me ame cin na’a lah kok me edei tai bu’au cin lemeting abe daya Telang Usan nakini kak daya Telang Usan ame ngelinek.

setakat ini ake pa be sukat nak komen pasen main main dini ban ake sendiri memang be’un main board game ataupun video game ataupun card game dini memang ake be’un main so ake nyat lesau be ke tisen kak bada inu pasen game dini

tading tading ke un talifon cin na’a atek senang lan pa tekak ya uban ilu sukat talipon dulu kembi kembi kembi kembi ilu tai masat ilu nggin talifon ilu na sukat pa ilu talifon ida ataupun ilu mutu kumbin tuk gayak udip da kak s- um dulu yak jok cin ilu especially ida yak um latak latak ilu yak be’un mukok ngan ilu kelo pa ilu tisen denga da

Sio ke i’ut cin na’a ake angan angan kelo jadek ca leto misi tapek tai ke bio be’un tercapai impian ina ban ame ni kelunan yak bek sukat mudip tusa pa ilu kak tai pita kerja kak lepo bio ilu terpaksa kerja inu yak un tuak

cin na’a ame ngelimpun mung tu’a tu’a ngan anak anak kak usei uma dado kina na me pekatuk anak ca tu’a tai pekatuk anak tai betek tai ti isiu ti ca tirak ti isiu beng tirak ban anak diak edei madung kak usei di re kana’an dau isiu diak tu’a re diak tu ampe de be’un ti inu yak ja’at dalem um udip de ka’ang dulu

Cin na'a kala ia anak-anak lumit dalem lepo main ina na main asing. Asing ni ida ti pakai kayu, un pa ia' dulo ti pakai bua alim <noise>

teknologi perbankan yek ake kawak teke' kimet oban kaduk disek dulu yak tajen idei dulu lemalo pasen ligit ini jadi enta aki kidi bank ik enta pik kawak kawak tekak lu maong ligit kidi ya belum ada ligit ilu tai durat pekina bareng kumin sik ilu sukat ketai alak kidi la'a.

ia' ake tisen pasen tuk cerita anak anak dalem lepo me ni be'un bu'up ia' dulu atek nyurat kidi ia'. di ko ake be tisen inu atek selita ia' dulu kedinga sio da anak anak kediut

setakat ini be’un ke ti inu inu projek uban ake ni ca leto yak kira inu housewife tuak so kado masa ke spend kak dalem lamin tuak be’un ke ti inu inu projek ngan dulu ake se- um yak ake ti biasa lah ilu ti kerja kerja kak dalem lamin tuak.

ake ngio ini ini ca yak um dulu yak kerja kerja kak bank tuak yak tisen kumbin tuk de tubo sin ilu apan ia’ abe tai lurat. ame ni ban ame ni be’un kerja kak bank be na ilu tisen kumbin puyan da ti barang ini apan ida sukat maong sin ilu ne ngan tiga

pinjamin kecil ni sukat mepo leto leto nading dageng ina na ngan um pakai bayen gaji dulu ia' mepo ida. beli pekakas pekakas ngan pekina pa membeli inu na'an men le ti kerja ida kelo nading kelo dageng na.

ba'an ce te memang ke kelo edei anak anak ke da um sukat mudip ngan dulu kaang kelunan kapan di re sukat um pakaliu udip de um cin ia' tusah jadi edei jadi lebih senang la'a lah dalem udip ia' ia' ka nai

gayeng ya' atek ake keluk lan ina na jadi ca guru ku ban jadi ca guru ini ilu ukat tulung dulu lepo ilu sendiri lebih lebih na dulu ya' ka oma daduk ya' be'un sekula ilu sukat tulung eda ilu sukat tuling eda diak dumit eda diak latak pe ilu sukat tulung

Abun ka' tanak mek kini terpulang kepada keadaan cuaca. Kadang-kadang po awang tiga bileng tua' nabun tau' kina. Bo na awang bek tiga, mendem tua' layan abun pok mek kini.

penisen bio ia' ake lepa belajen cin sekula ina na pasen tuk kumbin kumbin tuk udip dulu cin lepo ia' ca ca kumbin gayeng da inu ida ti kumbin gaya udip da singget tau. ina ia' ake tisen.

setakat ini be’un ke metit inu inu alat muzik uban me bangsa Orang Ulu ni cin na’a be da cuk ame leto pekalai metit sampe uban ina lok ia’ alat muzik me cin na’a sampe tuak be pa da cuk ilu metit kidi ia’

Lepa mung te ake ti na’at di na mung na’at banget leteng ngan sungai na un ba banget di ca ukok yak luas ngan un leteng di re ca ukok yak bileng ko ta’an na kak sada sada e ngan un sungai ni re ca ukok yak dilok dilok iko ta’an.

cerita yak paling ake keluk naat ke' dalem tv ina na cerita tetuk ulu, pesak pesak penguman ban cenaan lepo' cenaan pe tuk leti penguman ina yak ake kelok naat oban aki ni ca kelunan yak keluk pesak ngan aki minat dalam masakan.

talipon bimbit ni memang ake tajen pakai uban ke kadang kadang ke talipon ida ia’ anak ke ataupun ake talipon ia’ laki ke uban da jarang jarang un kak amin so ake kadang kadang tusah kimet pekimet ida memang ake selalu mampin talipon ban ke kelo talipon ida

wek me ia' selalu cerita pasen po asen me ia' ca leto ia' lepa mukun umun ia' kira kira pi'en pulo lepa nakini ia' na ia' selalu cerita pasen po me cin na'a

ngadan sukan ia’ ake kelo ina na sukan badminton ataupun meta bulu bulu yap pa’an lu kidi ya senaman ia’ ake kelo na na senaman ngasa taket um na pa jog na pa ina pa um masat masat itik ba’an ulu kidi ia’ ri

dalem minggu ni ake ta’an pula pula buak sem yak ake mula tena amin ban na edei o pew lepa o lepa ke nai buan yak kedua liwai ini ne ko. ina ya ake ta’an ale ale ta’an dalem minggu ni

ame panak un tai ka dalem selamat lepah ajau bulan nem ni rei um tei na'at dulu men ti selamat ni tiap singget du lepah majau ti singget singget uman. ban dulu tei sebayang padai lepa dulu tei majau

ake paling kelo ngan matapelajaran Pendidikan Seni uban ba’an ce ake sukat nyurat inu yak inu yak ake kelo ti inu yak ka dalem kimet ce inu yak ake sukat edei ngimet yak dalem utek ke ake boleh nakidi kembo kertas. ake cuk sukat nyurat kidi kembo kertas di tisen inu yak ake nak dalem utek ke na kuak ngan e- kertas.

be'un tekak senang nading ca dagang dalem negara ban kaduk alik saingan kaduk alik pakai modal kaduk juga ya punya cabaran da' ca kuak tuk um ukok kuak tok edai masa kuak tok um pengencam bo' lu be' mencam be' lu un mateng maju ngan dulu

yak atek ake kelo ni dalem lepo me ina na dagang um pelancongan ataupun homestay ina yak paling tiga dalem lepo me di dulu sukat na’at kumbin ta gayak adet asen cin na’a te ban dulu kelunan na’at cin awang lepo

dalem kio ke na AI ni ba'an ce na na ca teknologi ia' bule katap inu mung ia' un dalem dunia ni kuak tuk um silong kelunan isiu kelunan um suara kelunan tuyau inu cen ka sada sada seripa ilu

yak ba’an ce tai tai ale kimet edei pengundi pengundi di sek da diak menang di ni ading. o ina re ngimet ke inu projek ida ti me lepo. ngena lepo bada inu ida kelo nak ke lepo da. ina pa yak edei menang ni boleh mepo ngan cara nak ligit ka nak pengenjai diak ca ka.

awai ake pa be tisen kumbin bank maong sin lu apan be tei durat un pita bank palai durat pita sin palai pa kidi yak un pa palai sin be pa ida durat kidi ya kumbin sik ida maong na. ake pa be tisen.

tajen ta ake pakai talifon bimbit ni ban ce tei WhatsApp diak kua ti dageng ngan ce um talipon anak anak ke da pa ina pa talipon na um ma ipar ayek

Ketenak ia’ ake kelo ale cin na’a matai ae uko beng serita me ake ina na urok buneng ngan laya takang. Singget singget alem te na uko e serita ni buk ke ke tai lundok cen na’a.

ake tubo usa ngan magat ke ina na ngan nak ake sukup lundok na ti kediut senaman pekala ngan pemanak dalem amin pa ina pa ngan dulu yak ake tegok

penisen bio ia' ake belajen cin sekula ina na pasen teknologi ina na teknologi maklumat ban du kidi ya. setiap meluk teknologi ni bo ilu be tisen teknologi ni ilu ketinggalan na ngan dulu tapa alik ne ilu ngan dulu ni

ia’ dalem lepo me ben na pekala ina na petudok yap um me- le meta slipper tei main pekelem tei edei laket inan inan kayu tei na pe juk ka dalem sungai ina pu’un pekala ame cin na’a

artis atau kelunan tukang yak ake kelo ina na uko Mathew Ngau. ya ca artis ida ni artis kebudayaan menjam main sampe menjam belian keliruk na ia’ paling paling menjam edei la ti sampe

tading ke un talipon cin na’a memang ke manyi manyi ale te kimet ce bah. babn ina na ca kemajuan dalem udip ke sukat un sukat beli talipon tengen ngan ake sukat talipon yak tu’a ida sengganak sengganak ida tuyang tuyang ke da be na ilu tusah tai pita ida ban lu lepa un talipon. sukat na pita ida pakai talipon lok.

buk ke tai bedageng ni ake un dua sediak dalem wen sin. ca na kad debit ce ca na la'a sin liap sin lan ban buk liap sin be sukup ilu buk sukat pakai de- debit kad. buk bo un sukat be'un sukup debit kad ilu sukat pakai liap sin. me ko duwai na mesti un dalem buan sin

penguman wak nai ilu tiga wat ti agat um nisep teleng lia. lia bala lia bala ni ilu edei kidi ya peletak kidi ya lepa na ngena tai sengim kediut ina lu nisep kidi ya. buk lu lepa nisep na nyana na ilu lepa ina. pa lu nyana na tiga tekak lu ngelaset.

Teknologi dalem sekula ni sukat nak ilu jimat masa ngan ligit sukat pa nak ilu capai inu ia’ pengelo lu nak pa ilu be’un kak sesetengah tempat na. Kuak ilu tai kak tai kak tai kak China ilu sukat na’at cin komputer lepa ilu ta’an na kak negara China kumbin layan. Ina na teknologi yak yak paling tiga.

layan dulu kelunan kado ni mepo yak sutok mudip ina na ngan um nak nak ligit papit papit ligit nak me ida ngan pela’am upoi da kumbin peteneng diak anun de anak anak de tai sekula um pekina pa la’a um mepo ida nak be- bayan ligit nak ba’a me ida nak ujau me ida

kado te penguman ia’ be’un tiga tapi tepalai sukat na ilu uman kidi ya ina na um ca ina na kasem kasem atuk ka kasem babui ka ban na matak. bo ia’ matak ni buk sukat ilu tai pesak kidi ia’ di ia’ di ia’ be’un nak inu dei kesan dalem usa lu buk dalem masa yak idai la da- ia’ dado

awang tau ini mpam lirem lirem ta awang mpam dai na beletau ri pekina pa pana kedi’ut ngan ni taup ni re un ujan ujan timak timak kedi’ut te alem ni

awai ake pa abe nawai ngimet kumbin AI na dalem mudip ke ban bek nawai ida cuba kidi lepa. mpo ke be nawai menjam bada inu ia' ake ke menjam ti pakai e- AI ina

be’un be’un kuak ba’an ce buk diak demanai dini kulo dak demanai dini lao re menjam alak kumbin teknologi na edei berkembang. un dulu yak latak ni maan te kiak re kelo pekalai teknologi na main pa de ngimet kumbin ke nujek na la’a kumbin pe ti ini la’a kumbin pe ti ina la’a ukok da un palai da la’o daram da ukok pekalai

pengarep ke atek bio ni na na ake kelo na’at anek ke bio pe na matai na’at ida sukat mudip ta’ang dulu kelunan kado ngan pe ina la’a kelo ta’an ipar ipar yak kata ke ina na kadep ke laki ke di me sukat pemung kejaie abe ketai me mukun bayak

Ake ngebaya cin taan na sanam timai na ida dey, ida un nganap-nganap nai ka n'ding timai day ida saleng, sanam saleng, tai ke dalem tinak, ke dalem uko yak may-may kina na

ake un metit um temburin la ake mencam metit pina pe ngan gitar keriut keriut lok la temburin ngan gitar alok dik mencam ti dek ca ni na.

ame tai mengundi ka negara ame kini na ngan ngan cara tei nak IC ikut edei daerah daerah kem ikut ikut lepo kem ngan pangkah ek ia' edei ikem kelo undi bok un lema usa re ikem pilek ca usa lok na ia' kado undi ina na jadi edei na pengebio edei kem dalem negara dulu na